Min kam walaa pinndi ndi mi miilanta koo ɗee noone gonɗe to njarayinga ndiyam mi miilataa, none feere de yaada e koo nde noonere nde jaraynga ndiyam.